Jaji, iye takdir ede, engka ruaq macam. Iyanaritu, engka takdir wedding iyubah, engkato deq. Jaji, ero deq iyubah de, contohna yaseng ammateangngede. Nah, ero takdir ede, deq wedding metto iyubah. Sedangkang iyero ya wedding iyubah de, ku bangsana lokiq mancaji addecengeng, lokkiq mancaji ede. Jaji, ku bangsa lokiq mancaji to sogiq, perlufi yaseng kata berusaha. Sedangkan deq taelo- sedangkan deq eloq berusaha, deq wedding iruntuk yaseng ero takdir iye wedding iyubah de.